مالیزیا یو ښکلی او د سیلانیانو د خوښې وړ ملک دی. هلته به تاسو د جاپاني نظم تر څنګ محلي خلکو ګرمه میلمه پالنه هم حس کړی. مالیزیا د ګڼو ژبو او ګڼو مذهبونو هیواد. د بحر غاړه او په ونو پوښلی څنګل، همدارنګه د نړۍ تر ټولو لوړ غبرګوني برجونه او د کوالالامپور ښار ولاړه مجسمه، هغه څه دي چې سیالانیان ځانته راکاږي.